Caru amicu miu si tu vo' rsiparmiari soldi, la prima cosa ca avissi a fari è eliminari tutti li fissarìi ca t'accatti ogni jornu: li sicarretti, li vistiti ca poi 'un ti metti mai, li libbri ca nun leggi, li manciunarìi ca sunnu capricci e ti fannu puru dannu.